Lõunõ-Afriga kotsilõ ma eriti midägi ei tiiäq, aga tä vist <hesitation> om üts kõõ suurõmbit kullakaivandajit maailmah, piipall'o, ku ma tiiä.